Karazagne dite eh: dite veromangitry eh, dite sakarivo oh, dite taf, dite ravimbôfosy, dite kanely, dite ôliva ah, da dite citron asiany sakarivo da avy eo asia tantely.